رسالة عندما كنا صغيرا كنا ندعي المرض حتى لا نذهب إلى المدرسة كنا نحب النوم في المنزل كنا لا نحب أن نتحمل تلك المسئولية التي كانت ستقع على عاتقنا، ولا كنا نعلم أنها ستحدث عاجلا أم أجلا.